teiknar og málar og notast á nýrri sýningu við verkfærið hingað til kúlupenna í borvél Narfi hefur áður sýnt einn og tekið þátt í fjölda samsýninga en þessi sýning í gallerí porti er hans fyrsta undir eigin

nafni byrjaði ferlið með kúlupenna inn á skrifstofu þar sem ég var pennann eftir að blekið kom hélt

kom áhugavert

í einhverja myndlist og vegglist og tattú síðan fjórum árum síðar þá rataði þessi kúlupenni í borvél og ferlið endurtók

eitthvað allt annað en á striga veggi eða pappír eða pappakassa eða plötur eða eitthvað þegar ég bjó til poster fyrir sýninguna var ég með smá kerfi þar sem ég útbjó þetta er eins og ég útbý myndirnar þar sem ég er með einhvern svona ramma til að afmarka hvert borinn á að fara þetta er í réttum hlutföllum fyrir þegar maður rýnir í listaverkin og sér smáatriðin í þeim maður fær á tilfinninguna

hugleiðsla eða nútvitundaræfing að búa til þessar

geturðu tekið undir það að einhverju leyti já ég get ekki gert þetta á hverjum degi maður þarf að setja sig í stellingar af svolítið

á fullum snúningi á meðan maður þarf að passa sig að ýta ekki of fast í blaðið eða stíga ekki á snúruna heppnist eða ég er ekki nógu sáttur

sér maður hvernig hvernig ferlið er að taka betur í í gikkinn og færi mig jafnvel hægar með

hérna er penninn klárast hérna sést þegar maður er ekki nógu litar hún

hérna er það sem allir kannast við þegar penninn er að klárast það virkar svo hættir hann að virka svo kemur hann aftur inn þá koma þessir hringir hvað eru margir pennar í þessu þetta er yfirleitt einn penni reyndar tveir í þessari það er einn í þessari þá sjáið þið ferlið ég er með stærri radíus rannsóknarvinna líka en áður hafa komið út þrjár plötur undir þeim formerkjum það bar þannig til Stefán býr svo vel að geta boðið fólki í helgarferð til

móðir mín já móðir hans við fórum þangað á rúmgóðum bíl höfðum við með fiðlu víólu selló og alls konar upptökugræjur fórum ekkert í því augnamiði að gera plötum ætluðum bara að gera eitthvað sniðugt svo endaði þetta þannig að við komum heim með plötu í farteskinu það má eiginlega segja það mjög skemmtilegt það eru bara þessi þrjú hljóðfæri sem koma við sögu og þau eru ekki bara strokin og plokkuð

líka lamin og og þukluð þeim er sveiflað og allt mögulegt þannig

þá fannst okkur liggja mjög beint við að vera með smá afrískt yfirbragð það kallaði á okkur

birkikjarrinu

útgáfan er fjármögnuð á fund þar sem hægt er að tryggja sér eintak af plötunni

út á vínil og stafrænu formi hér er er kastalinn og ef ég væri arkitekt sem ég er náttúrulega inn við beinið þá væri þetta húsið sem ég myndi byggja handa Bjarna Frímanni maðurinn sem gengur í gúmmískóm og

Fox hann á heima í svona húsi hvað hún er löng ja hún er þrjátíu og fjögur já það er rétt það er hægt að dansa elda mat og skipta um bremsuklossa elskast og opna rauðvín hvað sem er er galsi í þessu verki eða hvernig myndirðu sko þetta verk tekur sig ekki

sagt að það taki sig ekki alvarlega en það tekur sig ekki hátíðlega

mjög ánægður með og er mjög frelsandi

litum aldrei um öxl þegar við vorum að það er allt á plötunni ég held að já bara einn míkrafónn